Nan min nin' si 'hiaj nej kwenta hiaj ñan a'bbi ninj 'ngo hiaj bbí nga rininj, ninin min ni ba taaj ngwii a'bbi hiaj rininj nga nas hiaj nako ta min cha nej nga ñan cha nej nga 'ngo kesu, nga 'ngo nnee kwenta si ba ngwii ni ninin hiaj a'bbi nej ñan utin' nej man nga hiaj rongo ni cha nej, cha kaniin man ni ba taaj ni tachej nej nin' hiaj ta ni cha nej nga, 'ngo cha kaniin natuj tiniin nin' sta ni cha' hiaj ta a'bbi nej, ni cha nej nga cha ñan bin ra ninj taaj ñan ra nej cha nej cha nne nako titín nej, si taaj ni ranj nej kesu ni ranj nej ni cha nej nga hiaj ta kwenta si ta ba taaj tumin riki nuta 'hiaj nej, hie hiaj nako utin nej bij riñan hiaj nako nga natsin ni tachej nej riki nuta, ni ñan min ra nej cha nej moli ninin hiaj 'hiaj 'hiaj ra' ún nej, ni taaj ni ñan 'hiaj nej chuj ni tachej nej hiaj bbí nga rininj ta bin si narij cha nej nga hiaj.